Chemo kbán ri raal chkoop <noise> ri kb'an chu ri ksok, kiq ka'yij ke kmool q'oos mu kmool rxi'l chee nim rb'anik kb'an kum ki'tikrook nim che cherik chkun chke teq ki'tikrook chu rb'anik ri ksok, no ya taq ji'ksa'ab'i kataqiij rsmaal chkoop rjeey keej mu che ri kriq rech k'omo kmeq'iik ri ksok kb'an kepli kinb'iij e che rckoplaal si jun tukmuux más mchu'l kir mool ri tukmuux no'j keq raal chkop k'o ke nim che kchkuncke rech qa ktzaqelul chu chee k'o xaq ki'kzub'ok neri chu chee no'j xuqke k'o ri che kchunchke kya'n chu jun rq'ab'chee e xaq rxaq q'oos rxi'l chee xuqke kmol lá chu rb'anik ri ksok.